Sabuni weira kwa kusambia kwa fua nayo kwasambia nayo shoro kwa sambia nayo mba yafo ikafa ambayo ni safi iwa viwili fo mba kwafo.